ס'דא <hesitation> ניו יארק סיטי און אסאך אנדערע סיטיס דארטן ארום וואס איך קען נישט אין די פייוו באראס און ס'איז דא מאנסי און איך קען נישט אסאך.